Ablɔ bɛkbe ɛkʋyɛ ɛdini adu bikɛbayɛ la ʋnʋkʋ ɔbanasʋ kɛ ablɔ kedzi ɛvʋ kɛwele ʋnʋkʋni la ʋnʋkʋ ɔbanasʋ kɛ anɛbi ɔdʋ ɛfɛ kɛ edzi anɛ kewele ʋnʋkʋli ʋnʋkʋ ɔbanasʋ kɛ ekpletʋ alʋ kɛɣɛsɛ la ʋnʋkʋ kalʋ ʋnʋkʋ kalu ʋnʋkʋli ayʋ ɔsʋ ɛdini afɔnatunʋ ɛlʋkoki alɛ mʋ ʋbʋi di nʋ ɛlʋkoli ʋnokʋ ɔkasʋ ko ɔlɔdi alʋ evidzedila ɔba kato wayi ɔbewʋ ɔtiti ɔbadʋ ɔlɔkʋ kɔbayɔ itsudzi kɔbe sʋwʋ alʋkʋ wani tʋnʋ ilivliava lakʋ afɔneyi ɛku ɛdi nu ɛfuyi ɛkuwani no ʋne wani ɛtu ʋne wani ɛtu abakʋtʋ dvinʋ itsudzi tʋ kɛba kʋtʋ sʋwʋ unʋkʋli nʋ ilivli ni dza keke mɛ ɔbatsi sʋkɛ fʋa talabʋɛ lo ʋsigba du ʋsigba naɣla kɛlaxadʋ bʋa tɔlɔdʋ nʋ iyo ebenyua aka ʋnʋ ɔbatsisʋ kɛ.